Okei, tokui ke kukui guna ka puguna napinapo, <hesitation> na nao gun natu, kui gun tsi tokui nokui. Poat e na kui gun tokui nokui, <noise> <hesitation> kame not ni na kana tokui poat ena kao gua natu, tot sin guna. <hesitation> Totot to na poit meh numa bao kui sai kain olsem na nuhit hanon ogua harereh tin <hesitation> numa temen. Nahen tin nipan nahen tin napiripo eh. Ni kain- ni kain totot i ih nunu ne na ai na ku kui ih. Totot as to nah nao gun naparu tsi yah nunu nena. To hatatei as, tokui to hatatei na na-nao gun na kukui gun natokui haobot i ih. Ain saha kain nika ke harangat sin dime run, erun lain ke numuo din, ina tokui ih, na na nao gun. Ain mes as naka, kan pan as te youh, mei ku puin tokui yas to sobot, tara hare as nin tokui ke na punomo tasi Poat ena nao gun tasi, na kui gun tsi kain tokui ih. Na nao gun na na hoat o gun tse na nararao mengun o peapen tasi, susuo papan oma to tsinih ao <hesitation> nanah nambaut tasi hare die ha- hakap tun diao mangin, mangin kui tena ao saha kain totot ke kao na to baku tena. Ain mes as naka, tokui ke kui guna poat ena kao gun, na totot sin gun na saha nakai raeh ke mas kui guna poat ena kao gun. Poat go papean tena kekerek not as orih, na tot sin gue run mas na raeh orih. Na paat puria run. Nasah ke na kui diarun, na mas kao gun. <hesitation> Na kao gun ai na ku totot. Na mas <hesitation> tara sai gun nasah ke mas kui guna kana kui dia run, ka- ka kure as diarun be run dina boak hare saha kain na pean. Ke- ke tuan namot nain tokui nahen napinipo. Kana ka as, ena, na kame guo kain totot i tanasah mei raeh puh kao ku puguna. Na mas- na mas tasok ogua ta nika ke boak orih. Kain Tina tokui re ke ha- hango sin dirun, na kame gun o totot, o mangin pea, a me- a me tasok puana ti ni kain, nika ke boak oria ih. To sohis o naan kei na hakap e eh, men mu- men mu ka a nahen to tokui to habibirit tooh. Hare no huepis o wik. Kobe pion amanas e ih. Hana sai pume ih, kao hango na sai nah ti napinipo temen bai run nu sai die men. Tanasah run tara die men men kame men mangin pea a tasok puamen tani kai ih. Tara nomo pion e ih, mes pore ngo na nah nonoh, yu ih na na pore gume pion, to ngo ih. Kinan sin pugunai youh, e raeh on yu ih. Kan poat nao meh, na kui sai guai nasash ke rang sin dia run. Aih kanaka mei mangin kaka papan puana na pinipo. Na mas kui gui naka ke ken e kato nai napean be tara ih, napean ke kekerek not on be tuan e Paat punouh ana kure as na na pipita tenit, na pipita tina memou tenit, katuun i pion. Hare ne tena hatot, ne kame gun na pean. Mangin gun na pean tena mas kure nin naka ke kui guna. Mas tasok oriba nahen tina saha tokui ke hasona dio tsonmumuo nahen- nahen tina pinipo. Ai mes naka- ai mes naka, mei mangin puna papean tena ra ka papan nahen tin- nahen tin napinipo temen i Tung. Papean haobot nahen- nahen tin napinipo temen i Tung mas namot dini kain tokui re. Tinasah, son erun mei tuan e pup puria run na pipita tina mou temen, run na tayia as oria. E men amanas e ih, men o pan ke tasok oma nahen tina progrem i ih, men mas haroot mene run nakai raeh. Bai run tuan kui haboak as dia nika i ih. Na haroot as diba run o kao pan ke mahut not as ori meh. Kan ka naka as, ka puguna Na tot sin gun yu eh, papean haobot nahen tin na pinipo temen, run haobot mas nu dimeh o hatatei ih. Tanasah mamahut- mamahut na rarang i ih, e nan ninih amanas on. Pion e ih, nongnongon tamup guna. Gao pan na rang e ninih o rih. Koba tokui oku petas to hahabirit tooh e na omeh, be hare ne hahiring hahiring ne men. Emen pan ke tasok sai oma tin tokui ih. Kinan sin pugunai youh, e mas kui- mas kui oku petas dih be nao ku petas ona. Na rarang i ih, na totooh tenit papu tooh sin puo lain manas, na tubun tenit e nen, kiri mamat hakap nao meh to kao tubun me tuan ni pion e ih, <hesitation> i sone ninih hakap. E nit amanas am lain i pion, pan i pion e ih, nit mas hatatkai nit na rarang ke tuan e nu diao lain ke mahut ori mea tenit. Na tokui as ke tot sin guna ih ka puguna, na- na kain tokui ke tot sin guna. Na mas nu gun na mas nu guo hatatei tin tokui ih. Bai na- ba na tuan e sioung poit oguo nahen tin na pinipo tena totok. Na hango guo katun aobot, o papean, o hituot ao pan o paat, run ke momuo die men. Bai na tuan hagum gue run bai na tuan e rarang ogua terun. Tina saha naka ke tasuk oma men. Nitsi kain tokui ih, kato na bo mangin pea to katuun i ka. Ain poat ena mei nu puna nasah to hatatei ih, pion pore ih na nao gume ih, poat ena tagisan gun saha naka, bai na na ha- hango guo katuun nahen na pinapo bai na rarang ogun be na- be na mei rang haboak puna nasah, erun amanas, pan o paat ke me hanongon orih na hate poit dia na, i nasah kei mei an tooh sin puguna nai youh, tsi i nasah ke mei kui punai youh, kui haboak punai youh. Yi nitsi kain ka ih kato na be ha- ha hasoat hasek sai nao haman tena nahen tin tokui ih. In tokui mes in raeh yu ih. Tokui mes in raeh yu ih. Mangin kui kuru guna, na mangin ka mes ogua to hatatei i ih. Tanasah, na kame gun o, nitsi papean tena ke nao not ori meh. Na kato sin gue run mas pup dime ko pipita tena. Ain kanaka, in tsonmumuo as to <hesitation> hahabirit tooh. Ba poat e youh na katuun arot petas on, tuo te youh na koh petas on, hare ne na eh, na toon kapu petas guai pan te youh. Ba poat ena toon ogun e eh, na mangin mes sin pugun e eh, papean as tena mahut- papean tena mahut must nu din pan tena. Mas kure kuru dia pipita tena. Youh oku. <hesitation> Ain kanaka ke tou rang sin guna, tokui ke <hesitation> tot sin guna ke ken e kui nomen, hengum o katuun ke ka oria nahen tin peles. Men mas haboak men <hesitation> saha ana tokui ke tuan e kato nao papean. Terun o hituot, o kukubei bai run kame dao magin pea bai run tagisan as dime saha kain <hesitation> nika ke tumtumou mendi run. Tumou me puri run in kuo o raon papan, papean tahon hiring kuru as oria to raon papan. So, nikai ih ke tou hatakui as di ih, ke tot sin guna a hatakui, e ken e kato ne run, na totot terun be panis on. Na tot sin gun yu eh nahanu mas hatakai din <hesitation> nitsi kain hatatei ke- ke nu mendi barun o nate bai run tuan na toon panis sai as dai men lain ke toon amanas omen pion amanas e ih. Tanasah toukato as to toukato to ka papan, mei raeh puh. Para o hituot, kukubei e sep as dio team ka papan puri run. Mei a mes in tokui an kui i run. Tumou oku mendie, kuo purirun be run e hunana papan tun orih. Na tokui ke tou hatakai dia ih kame nin soson, i pion amanas e ih ai mahut. Tartara poit ih, manas mes tokui i na hanon mes, mo tubun tenit kiri mat hakap, o bubu. O tubun hare no lain i manas o not. O bubu tenit kiri mat, ri kamei son. Nahen na pinipo eh, Tung i kame mei nika hare ni hatakui i run hituot purun, ba poat erun ninih hamanas orih, nika as ih hare haome ime run. Hare ne nika haobot kei ha- hatakui imeo bubu tenit i ninih hakap, nika na raraeh. Pion amanas e ih ta- ta ka papan onit, mea kame punit o totot a kui punit saha naka bao- baoyesan me nin nika kei kui i me run manas. Na kame mes guo totot pea yu ih kui haboak pui naka. Na hatatei nambaut e ih be run nao ri meh be run kao ria nahen to hatatei be run nu dia tsi nate. Nate an kui sin puria run, nate papu tapa sin puria run pion ai mahut, ana kame puria run mo papean terun. O nate as nu- nu dime run be run di kui me saha naka ke ken e kui dirun. O hatatei e kui sin purih numa, e tuan e <hesitation> hatatei dia run, tanasah pion e ih papean ka papan mes orih. Mea nate hatakai purun in numa tsi nasah. Kure papan tun dimo mangin run. Bain poat bain poat nao meh poat to hatok nambaut e ih, no nate hakap onah, papean his papan mes orih mei nate sin purun nasah ke na kui darun. Nasah ke ken ne kui dirun. <noise>